Pue jue bi'i uk a'ax të i'ixë nëkx a'ax nyëwinxpondakyë nëxpÿ a'ax nyadut's fipyë nyënëwey nyakuweyë jadunt's a'ax nyawinyonyaxnë jadun dun ëch dun të i'ixë.